Eeh to mi heɓan asawere ka ni nyalommare aranɗere mi ɗaanan nyalommare ɗiɗaɓre ma mi ɗaanan nyalomaare tataɓre ma mi ɗaanan nyalomaa re nayaɓre on se mi yaha Muɓi mi yaha ganye mi yaha jaɗa nɗen se mi yalta mayo ɓalwa to nonno se mi warta kaɗi mi waɗan ziyaara on ni to mi heɓan asawere kam